Artu ngaɗa pensir mburtina leɗɗeeji e canɗi e kocceeje pati gonɗe nder, nden gaɗa skeccel lekkoñkoñ e koo ɗume ta timmini si ngadda noone ma puɗɗa waɗugo, ko woni nder fu gaɗana ɗum noone kaanduɗe timmina pentince ma.